e li ti'ej che li qas rajawxiik kib'an chiran <hesitation> re kinajtib' riwach b'al kich'amar taj rajawxiik kab'al li ti'ej la' cha q'a' kib'alek, qas otz kib'an chiran kib'alek kib'alek, kib'alek <hesitation> tek'ara' <hesitation> kichaqajsisek <hesitation> ke'el nan ri'aal renejeel va tek'ara' kemin pi iik laj q'utum iik laj saqa'n pex xaqara' li iik la' ki kamin chipaam kiyujek b'la' ela' kiktij b'iik kikb'an b'iik ela' kitib'iliil kenejeel li wunaq che keb'eek che k'iyneem k'o wunaq keb'eek che k'iyneem chakach wuxu' kaab' el qawunaqiil r'aj aj tujaal e lera' keb'eek kela' xe'ljo' chu' maq'anya' e kitib'iliil lera' kikb'an b'iik ela' kib'ixek ti'ej pi q'utum iik' kak'aw jun iik', jun q'iij ki'ab' q'iij k'ot k'ax kiraq li ti'ej xaqara' el ti'ej la' otz qataq b'iik kela' pi jun chek tinimet pe ch'aqapoon ya' che e k'o juert qachalaal e b'anaq chila' pi katilan kirb'aj xeb'eek estados Unidos k'o chiran qataq b'iik kitii' lera' xa' qaya' b'iik pi iik q'utum iik cheqe'j iik nik'yaj re kob'an cha ela' otz kab'an b''ik chikyan kikch'i' jun semana kapan kela' jun ti'ej la' qas ke' kitijek <hesitation> k'ot k'ax kiraqan kich'amar taj rimal iik ela' qas otz re kirch'amarsajt li qa li qatib'iliil ela' inwilim re'en.